Oho, onnyi dɛ yɛb - yɛbra nraba raba osiandɛ yebotum dze ayɛ biibi fofor <hesitation> ɔman yi ara mu <noise> binom dze bi esisiisi adan. Yebotum so anaan no yɛanaan no yɛdze ayɛ biibi fofor. Dɛ ma aborɔkyir <noise> wɔwɔ mfir a ɛnom nsu a ɛde nraba no kɔkogu m' ma wotua wo kaw no. Yebotum <noise> ayɛ bi na a ayɛ dɛ hɛn ne yeyi hɛn enyi nna yɛsoɛr a beebi a yebenya bia <noise> na yɛdze ato beebi a yebenya bia na nwur- no nwura. Ntsi no <hesitation> mm- m'adwen mu dze ma yɛmmbra na mom yɛmpɛ biibi fofor a <noise> yebotum dze ayɛ.